أكيد باش نختار <hesitation> يكون عندي القدرة باش نتكلم باللغات <hesitation> الأجنبية خير، الحيوانات باش نتكلمو معاهم باش نقولو لهم أصلا الحيوانات ما عادش يعيشو معانا، حيونات على رواحهم أحنا على رواحنا، توا واحد عايش في المدينة ساعات يشوف كلب ولا يشوف قطوس، أما نحب نتكلم باللغات <hesitation> الكلها باش نجم نتعرف على ناس جدد باش نجم يفتحولي تفاق باش نجم نخدم خدمات ما خير نجم نعمل بيهم برشا حاجات لغات.